Mila esorina mihintsiny zany ny rakotry ny varavarakely iny, lafa vita zay da esorina ny vera tapaky ary diovina ny sisiny, lafa madio soa ny sisiny ingny da dinihina tsara ny haben'ny vera vaovao da apetaky amin'ny mastiky na kaless